Thamani ya mwanadamu ni pesa. Ukawa na hela basii nangeza uonekane kwamba huna thamani, lakini kama kuna hela kuna thamani. Wakwe tinia nimtoee uonekana hoi kabisa sio maana.